<noise> विभिन्न खालका रक्सिनको स्वाद फरक फरक खालको हुन्छ। क्याकी तिनारो बनुन्या प्रकृया, तिन मा समाबेश भया फलफुल, तनले तिनारो स्वादलाई फरक गरिदिन्छ । कोइ रक्शी तिता हुनान, टर्रा हुनान, कोइ रक्शी खान्ज्या मिठा हुन्या, खौ खौ लाग्या खालका, कसैमा अधिक खालको गन्ध आउन्या खालको हुन्छ, कोइ कोइ तसा खालका गन्ध नाइँ औना, इसोई हो खास रक्शी का स्वादमा हुन्या फरक भुण्या!